Polo craru, ave... sí, velaquí la mi lista colos tres pratus, que sonin el cochinillu assau, e... el risottu de trufa negra, i el caberu... un güen solomillu de bue japonés, de wagyu creu que l'izin. Pos pol cochinillu creu que se pagavan unus trenta, cinqüenta eurus ca ración. Aluegu, pol risottu, unu se gastava entri venti i quarenta eurus, o más si está hechu con trufa fresca. I pol solomillu, pos no sé, yo izía qu'unus quarenta, sessenta o mesmu ochenta eurus, sigún del sitiu... me figuru yo...